Restoranda ovqatlanish hayotga zavq kiritadi. Milliy taomlarni tatib ko‘rish imkonini beradi. Haftasiga bir-ikki marta restoranda ovqatlanaman. Mening sevimli restoranlarim orasida milliy taomlar taklif qiladigan joylar ham bor.